खेलूँ नौ जू मेता पता छीन क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रग्बी, गोल्फ, कुश्ती, एथलेटिक्स, तेराकी, टेबल टेनिस, स्केटिंग, जूडो।